<hesitation> ایسا بولتے ہیں کہ جو جھاڑ رہتے یا پھول پودے رہتے اُن کو درد <hesitation> ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا بولتے ہیں تھوڑے۔ لوگ بولتے ہوتا، تھوڑا لوگ بولتے نہیں ہوتا، پر ایسا <hesitation> پروف کریا کہ جو جھاڑ رہتے یا پھول پودے رہتے اُن میں بھی زندگی رہتی، اُن میں بھی دُکھ درد رہتا۔ جو جھاڑ ہے اُنوں بھی محسوس کر سکتے، درد کو محسوس کر سکتے، دُکھ کو محسوس کر سکتے، اچھائی کو محسوس کر سکتے، بُرائی کو محسوس کر سکتے، محبت کو محسوس کر سکتے۔ ہر چیز کو محسوس کر سکتے۔ تو سائنس پروف کریا، اُس حساب سے میں بولنا چاہتوں کہ جو جھاڑ ہے اُن کو بھی دُکھ ہوتا۔